Tena sy toerananahy azoko ty fa andraso lokany ndeha agnanso <hesitation> hôtesse za <hesitation> adiniko anazy fa tegna sy plasiko. Azafady hôtesse mba afaka zahananao ny tokony plasiko fa sy plasy azoko ty? Fa zaho mbôla vao zao vao nitaingina avion de sisy raha fantako agnatiny akato fa anao mba afaka magnatoro zay plasiko azafady.